اگر منجھے اچانک پتا چلتا کہ میرے گھر کنے، میرا گھر جس میں میں بچپن سے رہتا، اس کے ادھر روم ہے جو میں کبھی دیکھیا نہیں۔ پہلا تو میں وہی پھر دیکھوں، شوق میں کہ ایسا کیسا ہویا۔ میں اتنے سال سے یہ گھر میں رہتا، منجھے پتا کیسا نہیں تھا روم؟ اگر منجھے پتا چلا تو میں پہلے وہ روم گزتوں، اس میں پھر سوچ لیتوں کہ یہ کیسا ہے۔ پھر گھر والوں سے پوچھتو کہ یہ کب تھا، منجھے کی نہیں بتایا؟ اس روم کے بارے میں پتا کرتوں کہ کیسا تھا، کب بنایا، کیا کیا ہے اس میں۔ اور اگر وہ روم منجھے ملا استعمال کرنے کو تو میں اس میں جو کوئی ایسا سیکریٹس رکھتوں، ایسا سیکریٹس استعمال کرتوں، وہاں بھی لوگوں کو پتا نہیں چلنے دیتے۔ میں وہ روم کو جو کہ اپنے کام واسطے استعمال کرتوں، اسے سیکریٹ رکھتوں تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے روم کے بارے میں۔ اور اسے میں اپنا پرسنل پرائیوٹ روم کر کے استعمال کرتوں۔ اس میں ہر وہ سامان چھپاتوں جو میں لوگوں کو نہیں دکھانا چاہتا۔ لیکن پہلے میں اس کا پتا کرتوں کہ روم بنا کب، کیسا ہوا، کیا ہوا۔